Sarotsarotra ihany ny mampifandanja ny asa sy ny fiainantsika manokana amin'izao tontolo mivoatra haingana be ankehitriny izao. Saingy <hesitation> tsy maintsy ilaina ny mandamina fotoana mba hahafahana manana fotoana iarahana amin'ny ankohonana eny fa na dia <hesitation> ho eo ambony latabatra fisakafoanana monja aza.